Singapuur jooni, teewuuji en, ɓoccooɗe en. Ɗun woni ko ñaamata sanne. No way hono ñaandu joorɗi mbiyataa. Ɗun nee ndefuuji muuɗun, <hesitation> ana waawi wiyeede hono ko sahetee en. Kaa, goɗɗi ana ton.